Algu te pueu izil enque no sé abondu... namás te pueu mental un par de pratus mu saborosus que tengu prevaus paí en un restauranti peruanu de Caçris... Sé que el cevichi se nombra muchu en tol mundu, que está hechu con pesca crúa i guisá en çugu de lima, compañá de cebolla, panizu i batata. Tamién es mu anombrau el lomu saltau, que mestura carni con verdura i moji de soja. Amás, sé que gastan muchas patatas... Güeníssimu tó!